<hesitation> أفضل كتاب قرأته مؤخرا هو العادات الذرية لجيمس كلير، الكتاب يتكلم عن كيفية التغييرات الصغيرة في العادات اليومية. ممكن يكون لها تأثير كبيرعلى المدى الطويل. أرشحه لأي شخص يبغى يطور من نفسه وفي ذاته أو يغير نمط حياته بشكل بسيط .وفعال، لأنه يعطيك طرق عملية وسهلة تبدأ فيها وتستمر عليها